Anisan'ny zavatra mahafinaritra ahy ny mandeha tongotra, ny antony: tsy mandany fotoana aho fa làlana tsy maintsy ataoko de aleo mandeha tongotra; faharoa mandeha tongotra koa hitako mampikoriana ny rà, mahasalama anahy tsara. Tsy de mila mitaky zavatra be da be loatra izy fa mandeha fotsiny de. vita.